चिकन बनोण कू सबसे बडिया तरीका छ सबसे पहले चिकन तै धोय द्या फिर तै थैं अच्छे जन कटी तैं एक कडाई म तडका लगे तैं प्याज लहसुन और सब चीजु कु तडका लगे तैं तै म चिकन धरी द्य प्याज टमाटर कु पेस्ट बन्या ल्या तै थैं भी धरी द्या और तै म पकणा म आधा घण्टा का टाइम दे द्या।